Zaho zane namp- zaho zane mpamboly fe mamboly tra ty hainay, hain'andro raha le laha namboleko voliko le tondrahiko mba hananako aze, mba hahitako vokatsy amine mba hihinanako hanine, inomako ze vokatsy ihinanako ze vokatsy azo ava amaeo mba azahoako tombotsoa